די עיקר באנוץ פון א האמער איז אריינצוהאקן נעגל אין א האלץ, וואס ווען מען נוצט טויף צו בויען מעבל אין הייזער.